<noise> loan a'u piara sapi koa, sapia mai piara maimoton sian stengamati, sapi yang talalu ma'ina, sapi yang kalo loiinia lela ki bole macan tohu lei pasal hasapola tululun le am kan loisa lui-lui naom moton siangkan luas si jadi oh lapoiti luasin ni alisa, ni ale ehu lusiam oh uhoun jadi kalo me inian sneg bisa ko'a apok kalo uli-uli pi a'u coba ne'e, kalo sapi a'u sapia nuni reola mausia, kalo ni upun'na oh ni reola biar nihulan lisa a'u sopano pokola halamai oh tetap ni bale'ia, a'u an a'u biasa piara sapi ko jadi sapi yang kalo a'u mau piara leu utan lalin a'u motosiam, motosian a'u piara sapi mau siala pitan musiala palahoun sian kalo uliuli atahol tapoton a'u piara ih a'u uliuli sia honun. Uliuli siam lakimalaka peti lesimai dapeti kepin'a sampe, <noise> nini reola'an tutu hatale lua esa pustenga matu numa a'u poton kalo a'u kurnam poton-poton tau 'u hamwan, pokola sapia, sapian numa ni reola manusia pomosan niupun'na oh. <hesitation> mosan niupuna oh upuna hani maleni ni riola oh sandar-sandar le, pokola ita ilma sialela kan oh <noise> ata mantat ni halala'it, binatan sian kam ma'ina <noise> jadi a'u wan <hesitation> tutu oras a'u piara sapi ko kalo uli-uli, malu, aah sia, poklo sapi koa kalo hiali bole poklo mai piaran bisa koa, a'u mau piara me mei inia siam baran mata lapitan tatin mosilari pala la lari sagala macam a'u moto utan'a na moto siam <noise> tapoton nam inia sia houn pola haim peti'le, so malusia la hasa-hasa takarun lahaim peti'le ko. Jadi a'u wan tapoton nambole a'u piara uliuli sakarang uliuli ameko'one jadi <hesitation> laki malaka peti'le jadi mai piara <noise> malu hule, isia numu kan loi luan putara memoto sian jadi oh maningan su'u uale, uliuli a'u musi a'u nipin pokolo a'u puta puta puta tutu a'u dapa tu kan oh masele kimalaka milea <noise> taponam mata a'u puasamo a'u nipin'i padahal laki malaka ne'i lamorun notu masohi te, padahal a'u janji mau siale tamala hauwoin, ala porena mo mausia la ruama ikala holan tatai motor lotu <hesitation> pintu angin'a a'u reki uliuli ho'un aoran salamat, pokalo sapi mo piara sapi ko binatng sanimari reola manusia pasi pokonya binatan abis, yang penting a'u biasa talo oh ni reola, ya binan nangkan <noise> upunam jau jau asin ni reola le, pokalo mansia lelak ni pusing talo ahalamai tutu mata ni pusin talo ko'a. <noise> jadi a'u wan a'u piara auliuli, ma'lu, kalo sapi koa, sapi a'u ihuwo sapi'a musti kepin houn, <noise> am juta husa, husa ialanima, <hesitation> hutulua ihya modapa kepin ho'un sedngkan isisasama ini samhulonin uliuli le huloni sabaru sapi mainas, jadi <hesitation> sapi, uliuli, malon oh binatan sini reola mausia pokomo sialela kan nireola sukoa upunam.